न्यूजीलेंड में सम्सितोस चलवायू होगा है। जिसे तापमान में न्यूजीलेंड के उतर में। गर्मिया और उपोशन कटी बंधिये मौसम। होगा है जिसे वरसा में न्यूजीलेंड के तट के। करीब मध्यम वरसा होगा है जिसे धूप में। न्यूजीलेंड के अधिकांस अस थानों पर सालाना। कम से कम तो हजार घंटा धूप रहा है चे आव। नेलसन सहीट सबसे ज़्यादा धूपवाला छेत्र तो। अजार तिनसो पचास घंटे से ज़्यादा धूप रहा है चे।